<hesitation> Ny atao hoe ilay milina fanasan-damba ndraika dia mazava ho azy fa atao milina atao izay hagnadiovana lamba atao agnalana ny maloto zany. Izay zany azoko hazavazavaina momba an'izany fa tsy dia magnana raha tsindriana lava be momba an'izany loatra aho.